asi dio iboh pho phen pho, adio di mi akar aphomoghian agey ephen eekuna aala pho eyaal ku edi mi aphomoghian wor esi di eyaal pho egbolomaan iboh k'emugh, eyaal pho edighi ken ni iboh di na amiin ken ni mo na ma aakuan asi aani eekuna aala pho ku na ra both iboh ilo aala pho so ipe ku araar di riberaan ghan iimi <hesitation> iberaan imi okar agey okaraghi oboh iboh eyaal memdi aala pho mekureri ku oseph enaan iduon gira obem bo, baen omeeraam bo enaan obem bo mo opo ku amen mo omar bo opelia pho ayira ku opo ku amen di reboh iboh iboh di mi raboh di egbolomaam opelia pho aami r'iboh di mi ka boh di edighi ilo aghudum mo aami ipe opelia pho aami ku imoogh maar odeghinom epu loor idi edighi bo eeghe, oduomologhi pho aami r'inyaam mo aami, oomo pho iikpo pho aami edi papho adighaagh apelia pho ami iduon ku idighi ku mi asabar bo mo iboh eyaal ku iboh di emoogh maar odighinom sien aghudum mo aami. Ku epe ku ebel edi mi asabar ku areten di mi ra boh ghan bo iboh pho iphenpho <hesitation> sia lo mi amoogh ikpoki mi ka kiigh ni ogah mughum mo ikpoki i/lo ooh po ko kiigh ne kenegh Ku kookolobian ni idi mi ra dighighan bo, mi abile ken amoogh rookpomoghan di mi aghi r'asoogh ghan ikpoki oku di mi adigh ilo eyaal pho di tutu aala pho ku rekureri ku oki osighe pa pho ikpoki pho iphen pho ku okooghiom raar okoh arusu, okoh kenegh okooghiom raar pho ko saaghiom bo ku ateeny dio pho adiphe pho ku mi akologh naan ibam anmony aami inmenian ku iduon pho mi amoogh bo ophalabaal ologh, iphen ku idi ibamanmuny pho omoogh obaalologhi. So iyaar pho mi afar bo alumaany iboh eyaal pho edighi di mi aphogh bo, abiilha bo amila sien abirini pho awer di roboh ghan bo iboh eyaal r'iboh adimoom aala r'iboh enon odo adio di erol mudaadi adio di ohmar nyodi ephen eyaal pho ku ipu ku ephen eyaal pho r'engo ghan ken obaalologhi oomo eghunotu pho, iboh eyaal pho ku idi mi apham amoogh maar odighinom ku epe ku iyaar di mi r'aboh ghan epeleghi torotorobo iboh di edi sien abirini pho